Mandeha an-tongotra no tiako kokoa satria amin'iny aho afaka manao exercice respir- exercice de respiration tsara, dia afaka afaka mahita tsara ny hakanton'ny lalana lalovana rehetra noho ny hoe mihazakazaka, satria ny mihazakazaka matetika mifantoka be amin'ilay effort ianao a, dia sempotra, sy ny sisa